Arande mi raɓɓita paɗe ndiyam, mi raɓɓita laaydi jaket mboɗɗum mi waata, <hesitation> mi raɓɓita kareeji paɗe ɗi mi naftirta, ndembo mi tabitina sell bot ɗum e ɗum yamɗi ɗum wala probléme feere.